Pos es una palabra qu'es compricá de definil. La concencia es comu algu adrentu dela ralidá. Es una palabra que es una colteza, que mos cuesta de definil peru tós sabemus que tolas pressonas semus escapás de sentil i pensal. La concencia mos vien ala camocha peru comu que tamién mos sal delas entrañas, no es? Güenu, alo menus assina lo veu yo, enque t'aiga sonau ralu.